Wakak kol, i tikna ona an yakamis, a rakal warwar on i tik ep kamatan aran on ep keskes anun dat i ta onep lakman. <hesitation> tarai kol dat rak sur dat el o dat el kamap o dat el tol to bisnis liklik aroh? Monsana i tik ep toltol saloh ep ram laulau adingau. traim na i tik ep barsan i tokom pas i tik a kuk lik or a palin lamas lik o ikap tur pas ning a rumai lik a rumai lo'lou lik. apeh ning e barsan salo' i re ap ian ap i tol sakai. A kapteken na i ning ka matan nosnos tare dat rop datel ar lar sa. <hesitation> Bel bel kanak na o e mading datel nosoi i o i nisai gali on dat o ep barsan i gat kol ep pitkalang. Tare bel dat rak sur kanak nel rak aning. ep nosnos kanak na dat rak sur dat rop dat el ar <noise> lar sa. <hesitation> dat rop dat el arlar. Lar maning na onep sait ting lakman na warai liki na ning ep barsen na i kaptur pas ning ep baran. i an ap bel i bongnai kol ian ap el is sa epo yahrat ap i rorngo sa. Dat warkak kan ulili ining to mamarsun baran, ma i sa ep baran na a awarai lik ep ram laulau. I tik ep baran na i ulaulau to wuwur liklik anun dat i. A warai lar na tong an lakaman, tong an narum kamilal, lamoran, morkon. Lambom, bakok, udam, wetin. Tare lar na bel tok kamatan baran lar ning to baran el lamatin ting lakman ap el apaksai kata antuon. Elatur ti rumai lo'lou anun to antaon ap elatur toh rumai anun. Na i nai mat ap kai nanatun dit el laitur on to baran. A inan ep wuwar ning api i an. Lar sa kai on kok. Kongkong ning kai. Pillippins ap bar sanis dit rak sa lar na ta onep buibui lamtin ta an tuan kavieng. Bar bun na uring buli dit ma kai nanatan dit ma dit aning dit alaun toh rumai liklik anun dit i ia a tirai i kanang na ting lakman el rak sen aloh lar ning. Dat el toh i sur dat el tur kikiom gong ati ep toltol onep rum laulau. Na dat el nuri soi ep ram laulau, a o bel taridat rop dat nap dat el wot el ruk lar ning. datel gat a kuk, datel gat ep rumai, toh baran lar ning. Ning antaim gen alo naa ol nosoi ep tarai dit rak ditel tolep baran ma di ki matutut onep lalaun anun on ep wah. Apbel ma irak el tol ap baran ma i turtur sa ma oni ding ep nuknuk onep wah. Ep rak aning surel tol ep baran. El atar ep rumai el kopsur a kuk o el tol ep baran lar ning. I rakse, i matiti ep minat. Na al tul i ep baran na ap al mat, ap i suah rangai sa. I tik kamatan baran na i a laulau ep keskes anun dat i ting an lakman i dah. Na ona idah ep fakamis na a rakal warai dat rakseh. Gong dat tur rarakai kud oni ding ep nuknuk on ep wah o onep rum laulau. "Na u nuki kanak na u nap ol tol ep barana kap tur ap ol ol tol i ap ol inan. Al warai i lar lau. iau na uring natur pas ep wawar ap a ruk al atur ep rumai. ep nuknukik i rak seh oh sak al matur ah sak diat el wah tar iau ah. Tong an narun, bakum, belal tok rumai akak. belal. Ap i ding ep wolwol ning i wot api wok kom arum tu onep pukluk a nuknuk lik ma. Tare al tol sa ep rumai. Ap na ep mung mung in ep yahrut i an sau tar, a ruan na atol in ran una, anuk pasa ep rarakai ik. A tokom soi ep sawmill, ap ep wot ian, atur soi ep rumai.

Ep sah dat wol i surdat el muri. Tare i waka kol sa <hesitation> warwar anak el rop sa gata, waka kol. <noise>